باد ما ته د ازادۍ احساس راکوي. کله نرمه، کله تیزه، کله مینه ناکه، کله قهرجنه. دا غږ ما ته د هغو غرونو یاد راوړي چې باد به پکې سرود غوندې غږ کاوه. یا د ماښام شېبې، چې باد به د ونو پاڼې خوځولې.